Ana kulia ma musti auma hihi aue aku rajin musti ana kulia sebab kulia makang musti na penting rea nikome hule riko ri jasa la supaya ite na ese kulia imama musti te rajin karna niko me niko tena ese itena ese ite ta kulia ite ta jadi sasasi jadi ite kulia supaya niko bisa ene ese ite ese halemudi iter sanang kalu tita kulia pe tae ale musti tae tersanange jadi musti te kulia ite kulia usaha kalu bisa ite kulia rea pea ite tanda jasa tana jasa supaya teu le ese ta apa sala bisa asa penting ite kulia supaya ikeu apa-apa sala di kota pine jawa pi asa penting aikeo lakomu jasa ma kalu tahe ijasa usemudima ta bisa apes'e jadi harus aku usaha re aku pea-pea ye laa tarima mujasa la ateu pes'e karna pea sete mama ina penting akane ale mudi bisa amu sanang kalu taata ta pese ma kang hale musti tatae sanang nanti stenga mati ne jadi harus ane harus au usaha re arena jasa jasa musti iriu. iran. irua use hudima hilale la supaya akeu apa sa labisa ha pea imama kalu ipe sepeama airasa kalu pise hise aka ream basudara'e. Akarea basudara la kalu huse me, kalu use mangkura bisa aikarima <hesitation> karima la ara hai seme pi alo pe pise pi kalu kalu tau tau me kulia bisa'e rea sam kelebihan audo peaka ma pahusa rea aipuna ma kulia <hesitation> kalu be kulia halemudi bisa mekariinie lakoa muana kalu maani mata karine musea lain bisa mati ariine jadi usaha ma kalu kalu ite bantu musia ike pea tidak bole ite iteu carite inahale jadi ite bantu musia pea ite auhune ka. ahuneka imata imama cuma ma masa mantae meriwa jadi usaha kalu kulia ma te kulia ntola. ntola supaya ija. ijadi manfaat pa kaite supaya hale mudi ite ijadi orang kalu tita jadi orang pea taie jadi musti ite kulia.